Dabo ta ña kudiva hu ho o on. pus na konruvao ta koni ña-ña, ko iin xhito va na oxa kikinitón chi tona kinitón ta va kidi vao ña na- na natano ta kuu yato nrikuan tá koni ña iin na ko nratón ta koyi kovatón xaxa ko oku yato a oku kadikio ña ta kidio dikán.